फ्रिज बिधुत लैके चल्ना एक मेरके मेसिन हे । जेहका काम कुइ फे सामान ओहके जुड् करके धर्ना या ओहके बचाके धर्ना काम कर्ता । जस्ते हम्मर ति कुइ खेना पिना सामान जेदा हइ आउ हमके ढेर दिन जुगाके धर्ना हइ कहलेसे उ समान हम्रे फ्रिजमे धरदेहती । यदि हम्र फ्रिजमे धरदेहब कहलेसे उ बहुत दिन तक सड्ता नाई आउ खराब नाई हुइता । अइस्तहिं करे हम्मर पकाइल खान फे बुसे नाई देहना काम फ्रिजमे कर्ता आउ जाके यदि हमके जुड् पानी पिना मन हे तउ हम्रे जुड् पानी पिएकमारे बोतल भरके फ्रिजमे धरदेहब तउ उ पानी ओहके जुड् करदेहता ।